कम्प्युटर एक बहुत दिमाकओला मसिन हे जौन हजारौं हजार मनैंन काम अक्के चोटिमे करे सिकता आउ मनैंन जिवन ओहके एगदम सरल आउ सहज बना देहले हे । कम्प्युटरमे दुइमेलके रहतियाँ खास करके एक हार्डवेयर कम्प्युटरमे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, र्‌याम, ड्राइभ, हार्डड्राइभ, पावर सपलाइ, किबोर्ड, माउस, क्यानर <noise> माइक्रोफोन, स्क्यानर, मनिटर, प्रिन्टर इत्यादि हैं । सफ्टवेयरके भागमे हम्मर अपरेटिङ्ग सिस्टम हे आउ सफ्टवेयर हे । काहिकि यि हार्डवेयर आउ सफ्टवेयरति यि हम्मर कम्प्युटर चलता । काहिकि सफ्टवेयर हम्मर भौतिक दिमाक हे तबकि हार्डवेयर हम्मर बाहिरि बस्तुकेओला काम करना चिझ हे ।